كنتتعرف على الأخبار عن طريق التلفاز أو مواقع التواصل الاجتماعي. التلفاز كتعطي الأخبار بطريقة مباشرة ومفصلة، كتكون مصدر موتوق. في حين أن التواصل، مواقع التواصل الاجتماعي كتعطي الأخبار بشكل سريع ولا كن ماشي دائما موتوقة، يعني ضروري خاصنا نتأكدو من الصحة ديالها